عشان تعتني بالنباتات في الأماكن المغطاة، أول شي إتأكد من إنها تحصل على إضاءة كافية، وتجنب الشمس المباشرة عشان ما تحرق الأوراق، حافظ على الري بشكل معتدل، يعني اسجيها لما تكون التربة جافة لا تفرط بالري عشان ما تتعفن الجذور، بعدين لازم تكون درجة الحرارة مناسبة للنباتات بس.